<noise> qas rajawxiik qaqeta'maj che el qatib'iliil qatij nejeel q'iij ela' qas kirya' qachoq'ab' <hesitation> rel qabaqiil, rel qalwaal, rel qano'b'aal, rel qatzantzaq'ar qas rajawxiik qaqilan che qisaqarek qas otz qatijan qalmasaal, rajawxiik jun laj qasaqmaloon, jun laj qachilmol, xaqara' rajawxiik ri xe'aal ichaaj kajpa' q'anxe', saqriwach, kyaq xe' xaqara' rax ichaj, imo't, muuch' ichaj wuxu' laj qakaltan re ak', kaltan re chikap, wuxu' re piich ela' qas rajawxiik qano'jij riij xaqara' qatzij laaq' qatij jun laj chetaq qeech, che reecht li xe'aal wuxu' wachee' xu' chan juyaq che jun junaab' wuxu' kayak xa' kela' qab'ant k'ax chel qak'o'x, qanma', qalwaal y wet- am che k'o jujon taq chetaq kirq'ansaj qasukar wuxu' kirq'ansaj li chaak rel qanma' xa' rimal la' qast <hesitation> laaq' qatij tib'iliil re pi taq b'eey wuxu' re pi taq <hesitation> <noise> kara't wuxu' chewa' jun chek chetaq <noise> k'o wa jujon qab'aj che rib'aniik qab'anan rimal qas kajchukunek rimal qas kajb'eek pi taq k'iyb'al xaqara' <hesitation> qast k'ot pajb'al q'iij re qab'an jun chetaq qeech xu' chan <noise> qas rajawxiik qaqilan che kib'eek wachee' wuxu' xe'aal ichal xa'l li qatib'iliil laaq' qatij jun laj qamansanan, laaq' qatij jun masate', jun trasan, jun q'an q'ooq', jun papa'y ya', jun chiyaaj wuxu' chewa' qas otz xaqara' laaq' qatij kar, qatij wajxaqiib' <hesitation> raqan xaqara' tap wuxu' jun chek ti'ej kajpa' jun <hesitation> re b'ee' wuxu' re aaq xaqara' otz xu' chan juyak wuxu' ka'yak che riwuq q'iij.